Omuntu kehe okwa pumbwa enyanyu. Ano enyanyu olya pumbiwa momuntu. Shaashi oku nyanyukwa ohaku etele noho aantu ya koke pamwe. ya koke unene paitaalo nando okuli nenge taya koko ponkatu mpoka yeli. Na uuna nee aantu inaaya nyanyukwa nenge pokuma pwaahena enyanyu nena itapu tompolwasha. Nda dhimbi nda dhini oku tumbula nande opehala lyiilonga. Ehala lyiilonga ohali etwa kumwe kenyanyu. Ano uuna aantu yena enyanyu ohaya longele kumwe. Hashi eta nee mpano kutya uuna wa hala okupula ekwatho komuntu nenge komuniilonga omukweni. ihaku lateke nenge ihashi kwata ethimbo okupula komuntu shaashi owushi kutya omuntu nguno ngele okwa nyanyukwa nena ita vulu oku yamukulandje momukalo omwiinayi. Ano oku nyanyukwa okwa pumbiwa. ano aantu ayehe. ethimbo kehe omuntu wu kale wa nyanyukwa. Oshka ohashi eta natango oku- ehumokomeho. ano oku huma komeho uuna pokuma pena enyanyu otashi etele aantu ehumokomeho. Ano elongelokumwe olina oku kalapo. Natango omuntu uuna wa nyanyukwa ethimbo kehe ohashi ku etele ombili yokomwenyo. ano ombili yokomwenyo oondjono kutya kehe ethimbo. ano tashi ku kaleke ngaa kokula nando onuuwinayi. omuntu inoo hala omuntu ito vulu oku longa uuwinayi wa nyanyukwa. Ano omadhialdhilo goye oho dhiladhila shono oshiwanawa. tashi tungu kungweye mwene. tashi tungu kaantu yalwe yelipo nenge tashi tungu moshigwana shono tashi etele omapipi tage keya nenge aakuluntu shaashi aakuluntu yamwe nahyo oha ya vulu oku ilongela kaagundjuka. Nongele nee kuna enyanyu nena kapuna ngu ta ilongele kungweye. oshoka kege gumwe ethimbo limwe okweku tila. nenge ina hala oku longa nangweye shaashi okuna ashike eitaalo ndiya kutya ngame itandi longo nomuntu ngono ha kala a geya kehe ethimbo. ano nena uuna wa nyanyukwa kehe gumwe ongweye ta hogolola. Kehe gumwe okwa hala andola aye ngame nena otandi longo na- na ngandi. ngame nena otandi longo na ngtumba shaashi oha etelendje ombili yokomwenyo. Kehe ethimbo oha kala a nyanyukwa